Rí ikháa̱nꞌxu̱ ríndo̱o nuni̱ ríí mámbá xúrí naphú rí <noise> ikháa̱nꞌxu̱ nuni̱ maxúwíꞌ, nu̱jíi̱ rí maxúwíꞌ naphú rá, ikhaa ríkhui̱ rí komidá más kásí naphú rá, i̱ndoo̱ xu naꞌni̱ mbá̱ ndxoo̱ ada̱ rá, nakhráꞌjáa̱nꞌla tsiguaaꞌ rá o̱ ndoo̱ naꞌni ríndoo̱ rí beinti cuátrú de diciembré rá o ndoo̱ treinta wínú rá ndu̱jíi̱ naphú rá, ngaaꞌ ikhú rá ndu̱jíi̱ ginii, ginii̱ majan irígúxu̱ rá rí nuni̱ ri maxúwíꞌ rá. ninii ndujíi̱xu̱ꞌ majanꞌxu̱ꞌ rá de ikhí mba̱yu̱u̱ꞌ iꞌga̱a̱ majan rá, ríndoo̱ ri wámbá niꞌga̱a̱ majan rá mi̱ta̱jña̱ꞌ xúꞌkhu̱ rá, mitharígu thawaan xúꞌkhu̱ rá, yáá ikhí nigaꞌja iyaꞌ rá midriyáꞌ majaanꞌ rá yáá niꞌga̱a̱ má. <noise> Mi̱tha̱gii̱ mba̱yuuꞌ rá, para que méjánꞌ igáa̱ rá, yáá ríndo̱o ítha̱ya̱a niꞌga̱a̱ rá, mi̱thajija mi̱tha̱kuáá xtílá rá o̱ xuñuuꞌ aga jndoo ñúú má iyaaꞌ ikháánꞌ, de ikhí rá wámbáa̱ nithani ikhaa rá, yáá cuandoo niga̱a̱ wénú rá, wénú mi̱tha̱driyaa̱ꞌ má condimento, mi̱thrakhuáá má mágá, mi̱thrakhuáá má chímba̱a̱ ájú, mí̱tha̱ñi̱i má xógíꞌ rí xú nakayóó, mi̱tra̱khuáá laurel chímba̱a̱ rá, de ikhí rá ndámbáa̱ ra̱tha̱ni̱ ikhaa mbujuááꞌ rá, mithani̱ méjáánꞌ mitha̱chij, yáá niga̱a̱ má xuyuuꞌ xtílá rá, mi̱tha̱chi̱kú rá, xúkhui má mú xuyuuꞌ aga̱ rá, mi̱tha̱chi̱kú má mangaa rá, de ikhí xkuaꞌnii rá yáá wénú má <noise> mitani méjáánꞌ miraꞌjúún miꞌtsu rá mithañii̱ serbír mina̱ rá. Ri naphú i̱mba̱ mangaa rá, rí ríꞌkhui̱ nutháa̱n ñu xúwáꞌ rá. I̱tha̱an rí míŋuíí gii̱ rá mbiꞌjiuu rá, rí nuni̱ méjáánꞌ rí ñu̱ xúwáꞌ rá, xúmá naꞌni mbá kumpleáñós ja rá, xú naꞌni mámbá xú ndxaa̱ especial xurí nakhráꞌjáa̱nꞌla tsiguu xa̱bu̱ rá. Xúrí nuni̱ méjáánꞌ ikháa̱nꞌxu̱ rá rí nu̱ni̱ xúwáꞌ rá, gi̱nii má majaanꞌ mitha̱gii̱la rá, mitha̱rígú rá, mithani̱, mithani̱, mithanu̱ majaanꞌ ríꞌkhui̱ rá, mgajnúú xúwáꞌ yáá de ikhí mi̱tha̱ni̱ méjáánꞌ xúwáꞌ jma̱a yatsu̱ xkhui̱ rá, ndawaa̱ꞌ wénú yatsu̱ xkhui̱ rá gíndawaa̱ wénú yatsu̱ jamí-jamí- ríꞌkhui̱ mitha̱ñii̱ masáa̱ méjánꞌ mitha̱chi̱páa̱la wénú xúwaaꞌ, wámbáa̱ꞌ nithañii̱ amasar rá, mitha̱ñii̱ ríꞌkhui̱ xku̱ rá mitha̱khamáꞌján náa̱ ńádóo̱ jui̱ rá yámbáa̱ꞌ nitha̱ñii̱ náa̱ nádóo̱ rá, mi̱tha̱ñi̱i ríꞌkhui̱̱ xku rá, mi̱tha̱ñi̱i xuwiꞌ mi̱tha̱ñi̱i xógíꞌ má. Ngaa̱ mientra mi̱thrigú dawaan magaꞌja iyaꞌ para que rí yáá ma̱goo midxu̱ꞌ radriyáꞌ. Ríndoo̱ wámbá nidriyáꞌ rá, ríkhui̱ i̱ndoo̱ midriyáꞌ rá mi̱tha̱ya̱a náa̱ órá, nguáthá mba̱yu̱u̱ꞌ naꞌni mbá órá imédiú iga̱a̱ rí ñu̱ xúwáꞌ índoo̱ yáá méjánꞌ mi̱ꞌtsu̱ xkhui̱ rá. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ mangaa rí i̱mḇa̱ komídá rí nuni̱ ri mbiꞌjiuu rí nutháa̱n mólé, nuni̱ méjáa̱nꞌ rí molé khui̱ nuni̱ méjáán ikhaa mbujúu̱ꞌ naꞌ- naꞌga̱a̱- ginii xtílá, gi̱nii xtílá i̱ni̱ méjáa̱nꞌ yáá de ikhí rá nutsi̱ rí pástóo̱ khui̱ rá nuni̱ꞌxi̱i̱ꞌ jma̱a káldo de pólló. Ikhaa má ríꞌkhui̱ nu̱ni̱ méjáán jma̱a ikhaa mbu̱júú, de ikhí xkhui̱ rá yáá ríndoo̱ ríꞌkhui̱ rá, wá jaꞌyuuꞌ má igaa̱ xtíliaa̱ꞌ rá ríndoo̱ rí apartí mithani̱ yaꞌduwaanꞌ ríndoo̱ mi̱dxu̱ꞌ radriyáaꞌla piésóo̱ xtíliaa̱ꞌ ikhí xku̱ rá, mú yáá nagájnuu yaꞌdu maŋa̱ꞌ, ríndoo̱ wámbáa̱ꞌ yaꞌdu maŋa̱ꞌ rá, mithani̱ méjáánꞌ ríꞌkhui̱ xku̱ rá nigaꞌjá wéñú yaꞌduwaanꞌ niga̱a̱ má xtíliaa̱ꞌ rá, yáá wénú má mi̱ꞌtsu̱ jma̱a, mithani̱ guma mika mi̱tsu xkui̱ rá. Yáá khuaꞌnii má yámbá rí sobre rí komídá rí naphú ikháa̱nꞌxu̱ꞌn xuajñaꞌxu̱ꞌ.